Bosoom a m'enyi gye wɔ m' papaapa nye Ɔbɛsɛ bosoom. <noise> Ɔnam dɛ dɛm bosoom no na midzi m'awoda wɔ mu. Ewiadze afandze nyinara so etu dɛm bosoom yi esi hɔ dɛ wɔdze hwɛ kokram a ɔtɔ enufu m'. M'enyi gye wɔ dɛm bosoom yi <noise> mu ɔnam dɛm dwuma etsitsir ebien a ɔwɔ mu no ntsi.